Sa re ish casi siempr pur nan laa rac desde rsalo is- is ener, febrer, mars pues rde- rde bauga pur nan la rac pues buen sa nac ne per chi cal nac ni rsu beñ doob par ra beñ ni ruñ seiñ len daiñ re pues nic gal nac ni sac llal nan laa chicane nu vetag sten ni rsubeñ doob chic rni ra beñ ne nesh soste ru rac doob por ni tan ta nan laa re chic nubuelt chine nac mars chic me rkiuj ru ra beñ doob por ni rni rashi rri ru neep llicne porque ba bidei beu gucií rni rashi pur- pur pa doob nac ne sheta ru nu nis llic rane chic mas teru rac doob rendir chine rbe beñ neep siil ru rga llicne rni beñ chine beu may juin rsalo chic nac beu ni llai salo beu gucií rsu beñ doob casi la mayori beñ rash doob ni chin rsu beñ doob lla chine juil roc ba bilio bsu beñ doob chic cuen nicií callab chic ne nac ni rshull ra beñ re ri ra beñ daiñ ri llun fumigar rshull beñ shilo rni beñ que cuan nis- nis faen rsel beñ nis verd don par rac ne beñ de nac guñ munt gan beñ lo shú beñ ya ba se lla beu juil- juil agost va cadei beu gucií pe ru nu ra beñ se llun gac fumigar don nac guñ munt gan porque bal sian beñ. Suñ munt gan chic ne bal lo munt sheta roob doob chic ne lla chine rsalo agost ba cadei nicií chenga chen va casalo bee sigac ya beñ ni nuebuelt rbec beñ shop- shop desde julio casi shop te beu nic shop tiop beu shop choon beu pe ru casi la mayori beñ re pur shob te beu rbec beñ chic ne <hesitation> casi agost va nac ra llishga rbe beñ niis rquiug beñ llish rian beñ doob lla de ba se lla nic ba bri beu gucií chic ya de rsalo septiembr, octubr pur beu <hesitation> shi lo gan tal la bee basied chic ne sheta- sheta pa ru ruñ beñ seiñ chic ne casi ba bri beu gucií chic ne chic nu sa ra beñ rsalo rquiug doob per nu ra beñ sheta nu ra beñ com sho llú raap pues callan rashi- callan rashi octubr lla rdei noviembr mas ru callac nale diciembr pues nu ru callac nal ru nu ra bel riiñ rsalo riiñ llish roc par ste temporad ni sied ener tobi naleru chen pues lla de sic ba se sa <hesitation> por ni rum beñ seiñ re segun re bauj com bauj nu ne bauj toste ne chic- chicne mas ru rseñ beñ nan laa vay re sah san juañ sa luish. La gac clim re nac ne pur nan laa tanta lat lliú nu beñ <noise> bauj nu beñ chic ne <hesitation> smash ish <hesitation> na- nal roc nac te lleich ni nu lla nesicre mas ru lla- lla sa nac san pedr si gac por benir va casieñ beñ te bee nal roc porque lla ru nacne canu hui bauj shune ya ra lleichga <hesitation> lla ru suane chic ru a a pur llaä lleit nac roc chic nac ni mas teru nal sol rens sigac nal desde roc rsalo llal nal com re lat lliú shune bauj ru chica ne nac ne nan la ru siempr clim re sa re rac seiñ doob por nan laa sventag ne nac nan laa nac nac ni clim rsag lso doob llal nan laa ya sa ra daiñ roo sa ra ne nac llaä lleit re san pedr pues casi la mayori beñ pur shob rbec o pues ventag sa nac ni rap rashi pues llaä lleit rap rashi rbe rashi breed cuantis ra cos pe ru casi sol rens smash <hesitation> san predr pues pur shob rbec rashi llel rto rashi niis nic si nac seiñ ra banga par pe ru nic sventag rashi rap toste ra banga daiñ breed nic nac ni rac ne soste ra banga sa re clim pues todo el tiemp nan laa gal she nic nac ni mas teru nu re ti- ti galdi shia clim porque va nac ne re vay ya. Ba nan beñ ba nan ra te beñ ba nan beu ni nan laa beu chin- chin rsalo nicií beu ni yai salo bee beu ni yai salo <hesitation> llal nal ba nac beñ preparad re par ra te ni ciet tis vay pe ru pues casi la mayori pur <hesitation> beu nan laa nan laa re chic a ne nic nac ni siempr nu re sa beu sa is re pues guc nlaa sa pe ru pues chul ru bsalo nicií na chul- chul li bsalone chilas ga bsalone ba se- se- se- se callab tis callab en comparación de bde bis ushipa biab nicií chin ru guc nan laa toste casi lla merid bist nis lach ne re pe ru chios dios sheta ca juisne lla na sol biab toste chul soste biab nicií juc llel bga doob ra te ni blec ra beñ hiit cuantis cos pe chul biab nicií na temporad ni bied re shet la di sa bde bisdi sheta nic shuuch guc bde bis trist sheta biab nicií esque sa ni shun sa nere vay shet pues yal rnilla si nu beñ re ti beñ gan a siab nicií ste bis a si gac- gac ne sa ni gucne bropis tidi nicií ñaab o de plan ti ne llab pues al la suert tis nu re vay bal llab nicií buen par canu lla bal sheta chic pe ti beñ gan la siabne ste bis nic nac ni cos shuuch nu re sa ca re pues. Buen riad nicií per beñ rchilo chul riab nicií pe ru casi lliú si rcha rac beñ prebenir rbe beñ smaiñ beñ rbe beñ ra te cos ni nu ste laad ra beñ ni rap segun rap beñ prevenir nan beñ nicií callab per nu caro cos roo ru ruñne porque re daiñ shunk rap ne sheta nac ne daiñ llaä lleit sa ni nac san pedr sa nac daiñ smash ra te por llú-llú srenga nac pur llú chine riap toste nicií segun par canu buen nac ne rga schielne rga ra te cos pe ru par ra daiñ roo cos shuuch ruñ nicií ching ruñne par ra banga she ruñ ne derumbe cuanti rbe beit ra caro <hesitation> rac bañi nisiú ra banga rshiñ toste lis rashi re segun buenca shune pe ru pues por daiñ shunk rap ne <hesitation> nuca peligr rbe beit bali- ba per shet cos roo di pa rac re rac beñ prebenir re vay pe ru buen par beñ ya par schen ca ro shuuch ne porque rshiñne lat nu ra banga shet la di sa nac re di daiñ shunk rap ne.